Nani na timne ta mu timne ta bo shobi gin miya mono. Min tama bo shobi min ko lab shobi min ko lab shobi min kang kwi wonduwoi ɗa la guwat. Mini wo min bina woinui. Nani na ɓale mone tano pate yerono na al woini. Na tana gima guwa yi na almai la gungu. Na do kilang kilang kilang na matina gin bino. Na dono wai apono na ɓale me pa gungu pa mun kanmg kwi woyime la kwi gungu. Ku dikilimam yimu la mu bak boiyi me, min dikila yimu dow kilang kilang kilang mun tama womamu, mun doma mu tamu bo kai showi shimi mun kangha kwi wonduwoi la lushu mun tama dow la ɗa gungu shimi wom ya na ɓale to dembne mu tam yinge me gungu.